Lu Regnu Unitu havi na cultura variegata picchì li culturi lucali foru capaci di resìstiri a l'unificazioni culturali di l'inglisi. Hannu però in cumuni ca ùsanu tutti la lingua inglisi e macari na lingua lucali. Giniralmenti si dici ca hannu l’abbitùdini di vìviri lu tè e ci piàcinu l’istituzioni stòrichi comu la monarchìa. Hannu infatti sta forma di guvernu senza interruzioni di lu sèculu sidicèsimu, cu na pìcciula parèntisi prima di chistu.